Yó nêch'e k'o rí kjájme m'a dyá jö̀güzü nì yó ndùb'ü ngéje pjíño... téxi yó pjíño b'ǚb'ü kja jñíni ñé 'àxuxí k'o ndé rí kuát'm'ajmé ts'íké tàpjü

Yó ndíxu kja jñíni 'ë́b'eji yó ñí'i ä̀t'äji dyèje së̀ñe 'éje mbàrü k'ótjo téxi

À jñíni má b'ǚb'ü mbáxua nújk'a kjáji ngé t'ë́b'iji bízhi, guitarra, violín, bandolina ndó ñel... ndó ró dyà k'o kjáji ngé conjunto o k'âji à mbáxua

Má mbáxua yó bíjtu kjo yó të́'ë k'o b'ǚb'ü à jñini yó ndíxu jë́'ë yó b'íjtu kjojâji kjá jñíni k'o ä̀t'äji à jñíni kjojêji yó bë̌zo ngéjb'ítu gó tö̌m'aji k'a ch'ö̌m'a

Yó bíjtu k'o jâ'a kja jñíni tö̌m'aji k'a ch'ö̌m'a tö̌m'aji ná metro o ná pǔnk'ü ts'íji para dyä̀t'äji kja jñíni yó ndíxu b'ǚb'üji un delantal ó kjèzhe ñe'e nú pájna k'o 'ä̀t'äji kja jñíni rí 'ä̀t'äji 'ä̀tpjüji nú mbü'pjüxîxe

Nu k'a jñíñi má jok'o chū̌'ū má yá ná pǔnk'ü nú ndä́b'ä k'a b'ǚb'ü póji kjá nú jèpje nú jmū́'ū para rá mími nâsk'o má rá dyájo k'o rá sàgi yá k'a rá ch'ū̌ji ò ma í máji yó pòji à Xónxua jângo para k'a ji ná jó'o nuts'k'ó má mbàya k'a rá jép'e rá chū̀ji

Nuts'k'ó m'á sîrí né'e rá sí'i m'á rá s'ì' m'á xôra rá s'í' ná ndéje k'a p'ébi pjíño ó majíyo ngé t'é'me k'o m'á s'í ná jó'o 'vnkü nú café dyága jó'o pan nuts'k'ó

K'a ná xípji ná té k'a b'ǚb'ü ná jé'e dyà rá 'ḗjē rá jmī́'m'ī́ jângo b'ǚb'ü ngéko rá té... téxe yó tòpjü k'ü rá tṓjṓ

Po ná jó'o rá xôrü k'o rá dyò'o rá jíji ná jó'o nù jñá'a d'o'o 'í jñátjo ndó rá mbára téxi yo të́'ë k'odyá para jñátjo

K'a të́'ë k'a pjö̀xt'ü ná pǔnk'ü b'ǚb'ü ná jó'o néji ná pǔnk'ü

Yó níts'imi kja jñíñi gó dyä̀t'äji ngó ná pǔnk'ü ndójo ñé' ñóxôma ñé... jñôna nú ndéndzuma ngé... ngéje este... lámina gú b'ǚb'ü ná torre jângo b'ǚb'ü nú tés'i k'a ná zǚnü má m'átüji rá móji míxa ndá b'ǚb'ü ná pǔnk'ü kjǐmi k'o b'ǚb'ü, b'ǚb'ü San Mateo, b'ǚb'ü kí ná Guadalupe ná téxi yó kjǐmi k'o b'ǚb'ü kja jñíñi k'a níts'imi

Yó mbáxua 'ó jâyé kja jñíni ngé m'a chü̂t'ü ná bë̌zo ñe ná ndíxu m'a hích'iji yó tǐ'i ndó ná tá'a máxua k'a t'áji ngé nú síño San Mateo k'a b'ǚb'ü kja jñíni

Yó b'ë̌zo kja jñíñi móji kja të́jë p'àt'üji zà'a ndó'te pë́pjiji k'a juä̂jmā para mbédye yó tjō̌'o ñejyo kjǘ'ü pò rá síji

Ná té k'a b'ǚb'ü kja jñíni k'a p'ès'i ná pǔnk'ü mbèpji tú p'és'i ná punk'ü mbèpji kjâ ná j'ó'o rí k'o të́jpiji

Nú jñíñi nú dyédya pójt'e nánk'a téxe yó të́'ë yá mbédyi rá pë́pjiji à Bṓndo gú pë́pjiji k'a ná jñé'e à jñíñi ró b'ǚb'ü kja jñíñi dyà 'jyä̀t'äji ná pǔnk'ü zò'na k'a nó juā́jmā

Nuts'k'ó dyá rí pára k'o dyá gá jó'o k'o b'ǚb'ü ndàma k'o dyâga jó'o b'ǚb'ü, nuk'á kjâ'a má dyagí creo dyà gá k'o rá tjá'a

Yó xë́dyi mâgö dyä̀t'äji ó dyä̀t'äji k'o rú dyè'e kja ná ts'ágé rá ndá'a kja ndédye

Nú séncho para dyä̀t'äji nùkjá 'ä̀t'ä rá ts'áji rá ngá t'àji yó tjṓ'ō, rá mbḗs'e, yó dyǜ'ü ndíziko rá pǔnk'üji kja xêd'ü rá dyò'tje rá m'ângünüji kja molino ndís'iju rá jiês'eji kja 'és'e nú chö̌m'a m'á xôra kja mbàs'eji rá xòkjaji rá... rá ts'á'a 'ö̌tapjé ngó rá ts'á'a mbé kja ts'á'a séncho k'ârá ná xë́dyi